Gararranii akishinii biness kabet arrab deera tok kabdi, arrab deera sun uf kasa baasite wo biness bayya irra jir ka isin nyano feet arrab sun deerasite uff kasa derasite biness sun kabde uf gul akas uf gul harkisite nyaatiey, arrab deera sun biness ka bayya sun kabe uf gul harkise akas nyaat.